Ushauri ni ufurie nii ushauri niufurie ni ikaa na vandu kindo kichaa. Ikaa na vambwire kindokichaa na imanyakuu iika na vambwire kwarima finde findo kichaa mera vambwire vecha. Haghire vambiwe vaena ighi haighire vambiwe vecha na vambwie vavichwa henaicho kaikaa na mbwie mcha kokwamu kwaighire kokwamcha. Ukaikaa na mbwie mvichwa henaicho hena vumbwie vakwaa mchikaa navo kuchuikaa navo. Vaachihira vindo ficha nihoghera bidii enahera findo ficha ili macha panthu nimbwie vecha au ukahongera ukahira kindo fiwichwa kwa pata vambiwe vavichwa nae, vambiwa vavichwa wairimae witika kavichwa henaikio kindo inyi kichinji ghenja na mikalia kwa niikaa na vandu kindo kichaa vambwire wechaa. Turere vindo vichaa, tushauriane vindo fichaa, tuire findo fichaa, tunachangamana na vandu wathio na wandikidha wamuomba mungu tena vambwire vecha. Naikio nimeikalia kwaika na mambo eindokichaa, voire mboa na ukaikie findokichaa mambo ewecha kwaghire na vandu vengi, maana kila mndu waishigha wotenavayo washauri wandu, washuutererie wandu vindo hatha kula aghire mndu wakuutekie mndu kweghirelangu wetuliowoche neichemba walaire wandu wathangahika maghere kindo kichaa. Waekaweka napho kindo kichaa wachemgie henaicho ighiramombwe vecha kindo kicha vichi mcha. Chaiwi chakio mri chaiwe chaiwi chakomkinai ngechirinja mana nyurinjikihani hena vando vitovechaa. Henaicho wambie vakwani enapho vanjighenja findi findo fingi maana hangire kindo faeghevotia tehama. Wairi kindo vyairi kindo vyaivi hairitokea kwavo vana haichi tethehavo hena kindo kitokiindo tofauti na naenda ngirivatethea nakio ngichiteseana kila kindu nishauriana kindo kichaa kimacha miikalie kindokicha